माना कि अपने पास अर्जेंड में कोई पार्टी माना भी प्लानिंग फ़स गई अब तो सबसे पहले बात तो यह रहे होगा पार्टी में। खर्चों कत्रहोगोो माना कि पार्टी में खर्चों को दो हज़ार रिप्या आदमी है पांच सबसे पहले दो हज़ार रिप्या ने एकटा करो। दो हजार रिपया इकट्ठा करबा के पाछे से यह प्लानिंग करो कि दो हजार रिपया में अरल्ड हैसे चीजा कई कई लेअब। इकट्ठा करबा के बाद में पांच जना है। तो पांच जना में काम बाड़ तो गई तू परतन साप करेगो तू पनीर बनागो तू रोटी बनागो तू और दूसरा काम करेगो तो यही प्लानिंग रहे है जी के जरीए हम कोई भी पार्टी ये कर सका और सही से कर सका।